Ili nifurie ng'ombe, <hesitation> ng'ombe nailima nikami ntende maliva, maliva voko nikumbe, nindue matundu vanje kagii, vika kindo kingi kikiwa kifyekeake akwa mavika kole libudi awana fundoo, liinfyela kole ni kujaza mafoli kufia, nikamkumbuka maliwa na eli maipata matumbi ubho nilie na moroko vengi, halafu ungekuwa elima eli naifunika, sali sali naitumia <hesitation> iyo ii waitumia mfwe nee nindatacho kwa wiki anyenda ta kenda kindokichaa, kule kuililalumba walafula maa wamara ku- ku- kufuria teshele kwaelima wiki ya <hesitation> fahari wa ng'ombe, na ikiwa ng'ombe nimfulia nivile faida nyingi.